हम रें ता दीवाष नहीं जह तीगाटे गाई। हम रें ता माँस भधु बणगागे दे लगे में। चुका एक खरा फईजा से ती आमों काई आज्जे साईरो लाती आते। आमों काई तीना काई खौलू <hesitation> रंदें काई। आते फीरीज माए जीद लाती आते च्यो। रेखें दारा ते गवार लून रोलूने। अते जुगाए खराब बिने रोलूने। अते ह मों जिनागाजे अते। थुलाग दारा बाद अते <hesitation> तिनागाजे ओली खाते लानों।